Ku mul um määnegi külmetet asi, külmetet süük, si ma panõ tä mikrolainõahjo ja käänä nuppi. Ja niikavva, ku tä sis sääl küdsäs, niikavva küdsäs. Niikavvas tulõ panda küdsämä, ku valmis um. Egaq sääl muud ei olõkiq. Sis tulõ vällä võttaq. Saatki süvväq.